<hesitation> Kenya ram hi ram num takpe enia <hesitation> araw em ema. <hesitation> An tasik laia an boruak dum dan le. Mizoramakan nipui lai boruak dum dan. Tihi ain klukklang velin haa nga. <hesitation> An tasik lai hean <hesitation> boruak hi songpaga siang sisigri tanga nye nga ania. <hesitation> An tasik laia <hesitation> marsa tanga mea hean. Tihimin boruak lum tsaw vedavin <hesitation> ruatepo asu sawtana. An nipui lai hean. <hesitation> Temperature hi ni nga atanga tunga tinga sangin. <hesitation> Araw ichina september tanga november yaro. Boruak tihimin alotai sawtana. <hesitation> Ruatepo asu nema. <hesitation> <hesitation> Boruak tepo araw tiang jan ane.